Ah ha! Laha olo raiky mivaliky alika zao de fa sarotry aloha ivolagnany amin'olo hoe ah navalikin'olo alika aho ty, <hesitation> fa tsy possible zay fa de fa alika mandrakizay angamba i, de fa zay raha iaignany e.